Gak meil siat pakat tian tsua i turin min soma, mak se an ina atan to va e kerkatu. Noam kati lawa va angin kakal du lawa, mak se tutia nga hansui meikatu aharsa vesi a, kava phone a nga, kava tsua i turtu, hei ka noam sam lawa. Damdo e lai tekani boksia, karon kal law meang nida nga tinpuyin embo tsua i tatan, nida nga karon lakal emem a nga, nangmanipo in law lakal vedon ni a, min lau siatiam ula. Ron kal titu katsak lu tuka, mak se hei dam lau naten nga in kaithon tei ahlawm emem a, tsua vang tuan kal lau kal lau meang min lau siatiam don nga tatel kavati meidon a ne, tan, tsuti tungpo an la. Min la som lui tial, tan, ni kal lau kal tei lawang natnata tsuu manitan pon damvat pot kapoy mozok a, nangmanitan pon anuam don lawa, tsu vang tuan kal lau dam pot a nga, tar kadam zoa, tan karon lakal emem a kavati ang tung tsuo kasoy meitur a ne.